<hesitation> toakwa dobabi da nika fi so tɔ woje <hesitation> abinabin o nshaá te keke duŋ weje koo anyiŋ inó auele ulede atarke abin arare, amma abin ibteh sena dun <hesitation> no shu utolotolo <hesitation> gwa gwa, tɔ abin e teh nyom ke jik ne duŋa ne eteeh ishekpe kana duŋne, amma abin arera nɔɔ ashɔɔ a a asháá, amma ime hafanyime amma ubin eteer yon inbɔɔ ba, amma bik u dug ibɔɔno she jaa inyo shu doka abin hano ba biu u duŋ abin hano shu dɔk usm abin abin ete yon keke cik a duŋ abinrano ashee nime bema imbɔɔno ashe